Diel ímiewa neememieŋa oriŋo moini karosu. Karosu esos einimiañamena sís niza níne aḃaniyoloma néhuśirali muśos moañameñare dólo niġalo aḃaźipuo níḃeyolo diel oriŋo fúlu fúlu karosu kuɦaŋeni mowamaŋami. . Ínze moźiremi buɦulebio moini karosu, ólio ozuninzemihom. Karosu añaɭew nísu kare káreźis nimbieizah amiñaza níne. Añanesisis sóne nihuyenhe niġuñieġo nihuyen ġuvuliġo, nimbiepohe apuoheaḃan níḃelo mma niñare moñaini momuñameḃe muśomo aḃanileḃumbie níneeḃo. Alekomene, añaḃaniḃelo baĵie bulunemi níḃelo źipuoźiɭeemi inzalae níḃelo mupuo muini aiɦumoɦu ġukoŋ aiɦuġoɦu wala áneġonewaku nikareġolo purġalo muġukorenedili níĵeen. Añaĵen añalieñankata amiñaḃan ninaniśos niṗimen inzesimieṗ síhiźiɦaŋemaŋ oriŋo kádeduni.